Duuɓi sappo, sabi nden ko njiɗmi fuu miɗe waawi waɗde. Kulle kuurɗe ndeen woni ko ngaɗannoomi. Sabi neɗɗo ɗoo e mun hiɓɓinde duuɓi sappo, <hesitation> ndeen ɓuri hewtude hoore mun. Oon wakkati mbiyataa wakkatiiji fuu ɓuri welde. A walaa sunu. A walaa tiiɗallaaji. A walaa saɗɗaji.